Pues in yolkatsitsin den kate itek in atl demás den i ni kin ixmati seki itoka ballenatin nonke nen huehuei yo nik kiitak ipan tele inkon yatinemi nen huehuei tlapoa nin kamak huan kin nenkua ocseki nen miek incon nen miek kinkua in michin yatinemi itek in atl maka yatinemi de nen mieke le ocseki mo chantia oksekan pero in yehuan niki yatinemi de ixmieke huan kuak kiahui nikan kuak o ni katka ni chochokotzin kuak o kiahuia o nen hueyaya in antepopolokame in nonke ot tocaya yin ranatin yo tlatlakatia nonke nen tsetsekuintinemi huan niki ke mo kuikatia tsekuini tlapoa nin kamak huan ni nenepil kikua ocseki yolkame de chokotzitzin huan niki hueya seki ocuilinme niki in Nonke tlacha amo ki pía ni huesos san inkon yatinemi mo nen olinitinemi in non ka kan yo kia inkon ke nen tlatlakati niki huan kate mieke kan itek in atl kate ocseki itoka delfín in non mo kuikatia de kuakualtzin yo bueno ni kita non rápido nen yatinemi itek in atl de rápido mo olinitinemi huan mo kuikatia ke kin tsatsilia ocseki para ma yatinemikan nochtin incon paki huan kuak kita in personatin amitla kin chihuilia kuan tiburones pues in nonke kema nonke nen peligrosotin para in gentetin non kin kuakua kinkua porque huehuei ni tlanhuan kin pía huan nen chichikahui huan kuak kita aka pues rápido oran cuacuatihie kuakua porque amo mati tlen amo kin mahuilia huan amo cosa yatinemi tlatek maka kuak okachi cerca kuk nadaroa aka Deve xokitskia tla yo kiitak in ye tlakua huan niki in nokseki kikua huan niki yatinemi de mieke de iknime yatinemi nen mieke niki maka pues peligrosotin niki in nonke